Nimdeɛ akɔ anim mu ama siesie mfidie ahoroɔ bebree na aba wiase. Mfidie yi mu baako ne deɛ yɛfrɛ no vacuum cleaner. Ɛyɛ afidie bi a yɛde pepa fii ne afei mfuturo firi adeɛ biara ani. Na ɛbi te sɛ varanda anaa sɛ carpet. Na afidie no wɔ motor bi ɛwɔ mu. Ɛno nti wo sɛ motor no a, ɔsane nso wɔ fan. Na fan no ahyɛ aseɛ ɛtware. Nti fan no ɛtware a na wo de afidie no asi hɔ. Na afei wo apia afa carpet no anaa sɛ varanda no ɛso. Nti mmerɛ a wo pia afa carpet no anaa sɛ varanda no so no, tokuro bi ɛwɔ afidie no mu a ɛtwe fii no a ɛwɔ varanda no anaa mfuturo no anaa varanda ɛne carpet no so no awura afidie no mu. Nti ɛtwe wura mu saa no a ɛsane wɔ tokuro bi a ɛsɔne fii a ɛwura afidie no nyinaa mu. Nti ɛsɔne fii no a, fii no a awura mu no ɛwɔ baabi a bag bi ɛhyɛ na saa fii no nyinaa no aɔk akɔwura saa bag no mu. Afei baabi a wo pɛ sɛ wo pepa no wo twe fa hɔ nyinaa wie a deɛ wo yɛ ne sɛ na w'abue afidie no so. Na afei wayi bag no, wayi bag no, na afei wayi fii no a ɛwura mu no nyinaa afiri mu. Wo wei a na wo asane de bag no ahyɛ mu sɛdeɛ ɛteɛ no.